Tofauti sagale organic kiif non organic food. sagale organic sagale oruatii sagale hind kaasa orua ak majjaboa. mahogoa. worqia. sagale yani ak viazia sagale tanaa. kaa yani hund man yedeni <hesitation> mmea jala gurani sagale non organic sagale yani am amtanii duka bitetanuu yani woat ilalt sagale takka orrura hindufin duub sagale tant non organic.